दुई हजार बिश मुझ एक महामारे फयले ते जेतुको नाअ तो कोरोना ए महामारे बोउते बुरे ते जो हावा के साथ फयलते एतु मुझ लोगुक झुखाम बुखार फयलते जिनुक अए जाअते से बोउते कम बचते एतु लेई पुरे विश्व मुझ लाखों लोग मअरे ओर एतु कारण लाकडाउन रा लागे एतु रोकनके आस्ते।